Mam dɔgum dabeserɛ bii daarɛ puan, mam wan yuum yuuma pɛgɛ Na'ayinɛ, mam wan kelum yuum yuuma pɛgɛ n dɔgereba la ba n zãlɛ mam tari wa paagɛ zina beere wa. Mam wan kelum yi mam ma foone zuo kelum pu'usɛ e la nɔŋerɛ sɛka ti a dikɛ bo mam, yɛsera la eŋa n dɔgɛ mam, zãlɛ mam n biilemi tari wa paɛ zina. Mam wan kelum kpa duma pu'usɛ Na'ayinɛ la nɔŋerɛ se'ere ti a dikɛ bɔ'ɔra mam. Beni zuo, n bilemi tari wa paɛ zina, dagi la mam mi LA tintɔɔ bii mam itesuŋɔ bii mam mi la lɔkerɛ. Amaa la de la eŋa Na'ayinɛ nɔŋerɛ la a nimbɔzo'olum ta dikɛ bo mam, ti mam tara imma'asum tari wa paɛ zina gee kelum kã kaala n miŋa pa'ahera vɔpa puan.